Fampiasan’ny voay ndraiky. Ia, nin’ny voay ndraiky izy in̈y ze afahan-drô miaro amin’ny resaka fahavalo fahavalo mandeha aminany. Aviô koa zen̈y miaraka nifi-nany in̈y zen̈y ampiasainy ze raha io tsy de mahay tsara za aminany zen̈y.